Kultura kanadeze osht përfshimje e shumë kulturave tjera edhe kjo vrehet hala. Osht e influencume prej kulturave indigjene t’para, prej- ma vonë prej kulturave evropiane, traditave t’ndryshme edhe prej kulturave britaneze franqeze. Megjithatë njihet si vend pozitiv edhe i shoqnushëm.